Ñiibi kuutorto hunuko mun juutko ko assirde, sutirde leɗɗe, renndinde ñaamnde walla ɗoofde lekkuule ngam ñaamde walla walla ni reentoraade e haɓoraade.